जो ड्रम होएल ओकर म से भी ध्वनि ऐससने निकलेल। के जब ओकर ऊपर वाला हिस्सा ल स्टिक से मरब तो प्रज्वलित होएल। ध्वनि ह हवा में फैलते आऊ हमर कान तक जायल आऊ हमन ला सुनाई देते। ड्रम जो है ओकर हेड ला जब वाइब्रेट कार्बो त ओ। कंप्रेस हो जाहि आऊ एक्सपैंड करही हवा म। ए प्रक्रिया ओकर हेड के नीचे होते।